Bon oyi ro oma dɛmu lo hanu nɛ me tawɛ ame mi me yi inno mɛ onni yi inno tomu sin mɛna a mɛ yiro wɛ abe me mana ho dimiyan lo wɛ tomu sin na an fɛno wɛ awa yi dan mu sin na amɛ yiro wɛ mɛ yi huru lo wɛ omu sin mɛna abe me mana ho dimiyan lo wa yan wala